जु आजा बच्चा छिन ऊ ज़्यादा सफर कन लगया छिन सफर काना जु पहला लवोग छिन ता ऊ कखि नि गया ता उते कनौलेदे ता छे ची उते पर समाजा बारा मा दुनिया बारा मा कुछ नी पता येसे हुमते हर सेहरो रीति रिवाज़ हर शहरों सब चीज़ पता चलन सफर कन से, सफर करिते हामुमा ज़रा विल पावर भी ए जांदी अर कखि भी जे सकन अर घर मा रेते हम इति नि कन सकन।